Biby mampangorina anaha aloha da gny bibilava vô gny sangorikita. Ino gn'antony moa, ah gny bibilava mihotakotaky igny tsy misy tombony igny da tena mampangoritsiky anaha. Gny sakorikita koa, izy be maso, mandeha miada, tsy fatapatako gn'endrikiny igny, miovaova, mahay mikamofla aby igny, da vomaiky mampangoritsiky anaha koa gn'ilany.